खबदि, बद्मिन्तोन्, <hesitation> फूत्बल्ल्, वोल्लेय्बल्ल्, चर्रोम्, छेस्स्, बोक्सिन्ग्, च्रिच्केत्, होच्केय्, <hesitation> तेन्निस्, बसेबल्ल्, गोल्फ्, अर्छेर्य्, <hesitation> स्विम्मिन्ग्, अथ्लेतिच्स्, स्कीन्ग्, लोन्ग् जुम्प्, हिघ् जुम्प्, शोर्त् पुत्, दिस्चुस् थ्रोव्, जवेलिन् थ्रोव्, मर्वेल्लोउस् स्पून्, रेलय् रचे, ओब्स्तच्ले रचे, सग् रचे, रुम्प्य्, लुदो, थ्रोव् बल्ल्।